Ma keys za'a waabi de la keys bata. <laughs> yeah, keys bata. So, keys bata ayima de la ma bɔ'e ma ga zi'an la n bala. Ayima dɛna <hesitation> first gate la de la <hesitation> biseŋa gate, then third one la dɛna metal gate nyaa yɛ'ɛsera. So, first one la iŋɛ de la n tari yu'ura la n bɔ'ɔ, zi'an ti n ga. Second one la n tari yu'ura <hesitation> glass la n de second gate la. So, ma keys za'a waabi de la bata and ma tari ba tuna <hesitation> sɛla n bala.